Amem binatang yang takot kak sebeno e ini ape binatang- binatang yang olo- olo ulo menorot tu na menorot kami galak ngate tu binatang yang galak merayap- rayap pokoke ulo, nah aku takot nian dengan ulo tu, karne ye ulo kan ye pacak masuk ke sele mane bae, sele kecik ye pacak masuk, dem tu he galak melet pulek, nam jangan ja dak cuman melet, ye nyetuk pulek, ontong nian ulo tu dak katek kaki men ade kaki ye ngentam pulek. Tu la ulo tu aku takot nian dengan ulo, karne ulo tu ye modah masok ke umah, modah masok kemane bae, modah sembunyi dimane bae, ye galak melet, dem tu ye nyetuk mak mane ye tu ade bise pulek, dari bise ye tu kan toboh pacak mati. Dayi beberape bise ade yang bise ye cuman bise- bise biaso bae, tapi dari bise biaso bae tu la pacak muat tangan toboh kotong nyampe kaki toboh kotong dayi. Nah yang bise ye pacak mati tu toboh cuman tahan sampe tige poloh menit, tige poloh menit ontok idop katek gune e lagi men la dicetuk ulo tu, tu la aku takot nian ngan ulo tu, ulo tu muat aku pokoke takot nian aku paling dak bani dengan ulo, men dengan sebangso yang laen binatang laen ape olok keghe olok koyok men itu masih pacak la dak takot- takot ige, tapi emang maseh takot, tapi men ntok takot nian aku takot la dengan yang namenye tu ulo.